أنا بفضل استزيد في الوقت يعني لإن الوقت شئ ما يعود، وفي لحظات ومواقف مهمة في حياتنا ما نجدر نعوضها، إذا عندي وقت أكثر أقدر أستمتع مع العائلة والأصدقاء وأخصص وقت لهواياتي وتطوير نفسي، أما المال صحيح مهم يعني لكن يمكن وأقدر أكسبه بطرق مختلفة، لكن الوقت ما يعود، الوقت بالنسبة لي أغلى وأثمن.